शून्य से ले कर सौ सौ के अंतराल पर संख्या एक सौ, दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पाँच सौ, छह सौ, सात सौ, आठ सौ, नौ सौ, एक हज़ार। ग्यारह सौ, बारह सौ, तेरह सौ, चौदह सौ, पंद्रह सौ, सोलह सौ, सत्रह सौ, अठारह सौ, उन्नीस सौ, दो हज़ार। इक्कीस सौ, बाइस सौ, तेईस सौ, चौबीस सौ, पच्चीस सौ, छब्बीस सौ, सत्ताईस सौ, अट्ठाईस सौ, उनतीस सौ, तीन हज़ार। इकत्तीस सौ, बत्तीस सौ, तैंतीस सौ, चौंतीस सौ, पैंतीस सौ, छत्तीस सौ, सैंतीस सौ, अड़तीस सौ, उनतालीस सौ, चार हज़ार। इकतालीस सौ, बयालीस सौ, तैंतालीस सौ, चौंतीस सौ, पैंतालीस सौ, छियालिस सौ, सैंतालीस सौ, अड़तालीस सौ, उनचास सौ, पाँच हज़ार।